Chi vaiu a diri, lu Giappuni è un isula vulcanica e si nun ricordu mali havi un vulcanu attivu chi si chiama Fuji ed è piriculusu assai e di iddu partinu puru tanti tirrimoti, nta la televisioni tanti voti s'ha' ntisu stu fattu. Iu nun ci stassi mai, dicemu chi lu nostru Muncibeddu nsina a ora è pasta di meli.